لو كان لازم نختار بين البيتزا والآيس كريم نحب مؤونة لا تنضب من البيتزا لأن البيتزا ممكن تأكلها في أي وقت وتكون وجبة متكاملة تقدر تضيف عليها مكونات متنوعة حسب ذوقك وتكون لذيذة في كل الأوقات، الآيس كريم رغم إنه لذيذ لكن ما ينفعش يكون وجبة رئيسية طول الوقت.، والبيتزا تعطيك تنوع أكبر في النكهات والأطعمة.